Shini na akidati akidati ho o on. hu u un. <hesitation> hí <hesitation> hu u un. lia nruati jan ha hidati lia nruati tajan xhikanoti va jan kiditi no lia nruti tó ho o on. ti nrojan, ti nrojan kidati lia nruati ta jan ka kakiditi nó ho o on. lia nruatijan.